Pos pendi primeru del cereal que gastemus pal pan. El más corrienti paquí es el trigu peru tamién puei sel de maís, un ponel. I alogu ya la ludia, que pendi del país i dela coltura pos gastan ludia o no, o le ponin sal, azeiti i una retahila enfinita de variantis que mos poemus fegural. Ain panis grandis reondus de centenu, ain barras de trigu brancu, ain baguettes intregalis i normalis, focaccias en Italia, güenu, no acabu...